Liberia english, and also <hesitation> lorma, dah one of the dialects wat I like to always something; and kpelle. Why I love to- why i- why I like to- to speak this dialects dem, because that our culture nah, and also I like to speak it.